Iyoo, ndu utoo mo a bboorin wéde ginhódi, ndu yaanti gsele gyíŧi ma gíni hemma, ngubur he ga a wédi ginhódi, jidid ga a wédi ginhódi, hee njidid fana ga a wédi ginhódi, asimbar he fana ngi gí mo a wéde ngi hódi, namúna he fana ga a wédi ginhódi, a wi ma wi angi fur mo, gobina he fana ga a wédi ginhódi. Bégbà nhúri bigi ma húrin yaa, njabura he fana ga a wédi ginhódi bégbà gí bi gi ma húri, jídembi fana ga a wédi ginhódi, jídembi seli ma gaaj he jódi ngi gsele.